संसारभरी कति कारगा प्रकार छन् कति किसिमगा कम्पनी छन् भनिबट त तती मु कारगा बारेमी जानकारी राउथे कारा बारेमी था पाउने माइस त मु हुइन । तति चासो त जान्निन्न । अब मुइले ऐल सम्म सुनेगा कारगा केइ नाम मध्ये <hesitation> तनि छन् । अब मुइले सुन्यामी फोर्डऽ होन्डा ल्यामबोर्गीनी सुवारु बेन्ट्ली टोयोटा फेरारी टेस्ला माज्दा भल्सवागन मास्तेसी बिएमडब्ल्यु अडी हुन्डाइ पोर्च स्कोडा बिवाइडी ति नाम मुइले ऐल सम्म सुन्याछन् कारगा नाम मध्येमी । जान्या लै तत्ती हुन् सायद ।